أول شي بنجيب الحفوضة تبعت البيبي و بنجيب ال <hesitation> بنغسله عدل بنظفه <hesitation> بعدين بنحط الحفوظة و بنيم البيبي فوقها. نبدأ نسكرها بحيث إنها تكون على قد حجم البيبي ما تسمح بأي تسريب. <hesitation> لتتأكد إنهم سكر تمام عادي و إنها ما بتضايق البيبي.